<hesitation> A funsiun-a cun l'eletricità, t'i büte ëndrinta ël pan ën stu afè isi ch'a scauda dai lati e a t'lu fa tostare